جدوں اسی سپر مارکیٹ وچ جاں بازار وچ شاپنگ کرن جاندے ہاں، عموماً ہر وار وکھ وکھ سامان خریدے ہاں۔ خریداری دی گنتی کار دیاں لوڑاں تے نربھر کردی اے، پر جدوں مہینے دی وڈی خریداری کرنی ہوندی اے تاں سُچی کافی وڈی ہو جاندی اے۔ اکثر مہینے دی خریداری وچ دالاں، چاول، آٹا، چینی، تیل، مصالحے، سوکھے پھل، سنیکس اتے دودھ اتپاد شامل ہوندے ہاں۔ اس توں علاوہ تریں سبزیاں اتے پھل وی خریدے جاندے ہاں۔ کچھ لوک ڈبہ بند اہار، جیون کے نوڈلز، بسکٹ اتے رسوئی دیاں ہور چیزاں وی لیندے ہاں۔ خریداری دے دوران چھوٹاں، موٹیاں چیزاں جیون کے سوس، چٹنیاں اتے پین والیاں چیزاں وی لیندے ہاں۔